Mopeti cultura oyuavi yandegüiva yandepuere ko yaikua erei ko gara ko opaetei yande puere yaikua vi porque mbaeti ko yaikua kirei ko iru va reta ˂Hesitation˃ oiko jekova, yandepuere ko yaikua perajo rajo va erei ko kurei yaikuaetei va gara ko opaetei yaikuava gara yandepuere.